Ifirgo gukankaan yo bébang waaf miin ujébi; nang maal nucaméné ma jébijébi bumaréén; do néfitgo yayu nuñumé ébang mo inja mujébi nupurénul nuréé. Néni ubajul waaf waan numimé éni ulako tiyééŋ jaraam piyo wo bugakajéén; do néfrigo yayu nuñumé ébang jambi kajéén, éfirgo yo éjumé éjook wo jambi kajéén.